जुस तुर्की देश होन सो एक धर्म निरपेक्ष देश होन। तुर्की मुँज जादा तर साल मुँज धार्मिक छुटिया होन। जुस कौंजोई त्योहार हू तो तेर्को भी छुटी पड़ु तेजिके होन। और तुर्की मुँज एक खास बात ओ जिब तेजिके झोझोडा भी होन तो तेजिके धियंतोडी की उमर बैश साल छ्रिये और जो मर्द होन तो तेसकी उमर छैये पच्चीस साल।